Tapitiko kiaratara mboiko ñanoi rapea yande yande ñaiape esa ipuereko yande reu jaema mako se amae yamboyepokua vaera ñanerëtape jaeko tapiti, tapiti jae se ma esa mboiko ipuere yandereu o yandeju erei kua tapiko ikavi ma ñanoi vaera